اماٹھ پانڑی سندھو ندی سی آوی چھے ۔امان پچھے ڈوریم آوی چھے ، ڈھوریس پچھے ٹیو میل موری اٹھوس امچا باھ ٹری چھے، ٹیومیل، باھ جے ناھ ھی چھور واھ، اٹھو ڈو ساکھا نکری چھے ھیک ھی فوجی ساکھ ڈجا ھی چھور واھ، پچھےاٹھون سون جام ڈجی زمیدا ذآوی چھےپاڑیان جی جام تیگی ھوی چھی، ائین اماٹھ پانڑی ٹئیان ڈنا سے آوی چھے یا تو چالیا ڈنا سی آوی چھے ، اماٹھ پانڑئا جی ڈادی تنگی ھی ، سوٹیج ھی کا تو امتھ جڈ فصل تیار ھعی چھی تو او چھاڑا کرنی جا چھے پر پانڑی کو ملی کا پانڑیا جی جام کمی ھے ، پچھے امان ٹائیمان سئ پیرین کو ملی ڈجی ھی فوجی ساکھ اواز سداواھ ھی جہستان ڈارانا سوکی تیستائین اوا کو سوکی۔ پچھے ڈجی زمیدار ھی، پچھی منا او جانمبر، اوان جا گروب ھی ، پچھے آج اوجا گوروب ھی آج اوجا گروب ھے، پچھے جڈ <hesitation> وارا لگی چھے تو امیکن پچھڑی مین ھون تو امن پانڑین بھے، اٹھوس پچھی ڈاراں، ڈوئاں کلاک سی پانڑی لگی چھے، باھ اگی کچا ھتا ھمین پکا ھتے گلا اگی منا بچما کھڈی ھتی، پانڑیا جی ایڑی لیٹینگ ھتے ، جکو اگھی منکھین کا کرتے تو باھ جی بچامین بیریا کھترتے کھوتری جد اومین پانڑی پیتے ،ایڑی صورتحالیم پچھے جکو بیریا کھتری پچھی ڈورا بیتی آوی پچھی اوا بھرجی، اولی کرتی پانڑیں دیر کرتی، امچے گان پانڑیں جکو ٹیومیل موریس نکری چھی اوں پجڑیں گھٹ میں گھٹ ٹھی چالی یا پنجیتالی کلو میٹر ھتی جائی امچی گانس رینجیم آتی مثالا جی بات اتری ریجیم آتے ۔اگللی زمانی۔ جڈ باھ کچا ھتا جڈ کھلتی تو جڈ بیرئا جام کھوترتے تو جکا ربچمین گائین جام کھترتے یا کو گاین موٹی ھوی تو ھرکو آپکیا بیریا کھترتے پچھے۔ اوا جڈ بھرجتیا بھرجتیا۔ مثالی جی بات ھی اماٹھ سامیجی چھین بجیدروازی کھللی اون رات سجی بیریا بھرجیتا بھرجتیا جتے ادجی <hesitation> ڈن ساکاڑ ڈسی بھجی پانڑی لگتی۔ ھمین تو بگوان جا شکر ھی تو باھایڑا پکا ٹیھاڑا ھی۔ ھمین جڈ ڈورناریس جون ٹیمور پانڑی کھللی تو ڈوئی اڈائی کلاکم پانارئ امچی بنین لگتے ۔ ٹیمل موری نکر تے ، پچھے سیدل رستی ،پچھے لکھو مورئ پچے ھوت رستے۔ اٹھمین آوی پچھے ماکھایوری پچھے ۔اماٹھ آؤی امٹھ امچی ڈو واٹر ھی۔ ھیک موٹا واٹر ھی اون امی مرلی واٹر کیون چھون۔ ڈو واٹر امین بھئیو امان سی اتھے ھاڑی ھی ، ھیکی زمیدار جی ھاڑ ی پر واتر برائوڑی ھے ، ازو حساباس ھاڑ بھے برائوڑی ھے ،ھلی تو اوی پانڑی اماٹھ پجی یا مال ڈجا پئی اوڑی حساباس کھلتے چھوڑ ڈئی چھے، ڈجی تو منڈم بنیا ھے پر امین ھر واری امین اون منڈ کھترون چھون کا تو او ریٹنجنی جا چھے منڈان ھیک بنی ھے ۔ جڈ چھوڑ باھس پانڑی نکری تو امین جھکی ھون پر منڈ متھی ھی ،جیڑی امین جگڈی مین بیلی ھون ، اوس کرتے پانڑی ادی اسپیڈ مین آوی پنڑی بی فل ھی ، پر امین امچے جکو واٹرا جی دروازی ھی اون این کھلو ھی اد فٹ چھون ۔ جیکڈھن اون فل کھولون تو امچے گاء بوڑ چھوڑی واٹر ایڑا ہے تو منا، ڈجی واٹر، امچا ایڑاجکا ھی جکو پچھڑی مین پانڑی کونی جا جڈ امچا واٹر بند کرون چھون ، جڈ جتی پچھڑیمین پانڑی پچھے جا چھے۔ <noise> امٹھ آگمین ھیک صوفی ساکھ ھئ جکوجھکی ھے جی اماڑا واٹر بیتا ھلا تو ڈجی واٹران ٹھک ھی ۔ پچھے جکو ڈکھڑا مین بنی ھی اٹھو منا منڈا میں بنی ہے اوا ڈکھنڑ سائیڈ بنی ہے سفا متھی ہے اوا مشنی ذرعی بھراوی چھے ،اوس پچھےاٹھو منا منڈاس ٹڑی اٹھو گندی لگوڑی ھے اوس پچھتے نیچلی بنی بھراوی چھی ؛ اٹھو سندی بھیل رھی چھے اوی اوا بنہی پوکھی چھے ۔ اوس پچھی او ھیٹھی واٹر ٹڑی چھی او نیچے بنی ھی نو باران اوا براوی اوس پچھی ماسوما جی مکان آوی چھی این باغ بھراوی ھیٹھلا ،متھلا ڈونی بھری این فاروین بھری چھے ائیں ڈجی بنی ہے آپنڑیں اٹھی

اوی کا کری تو اون دروازی لاک کر چھواری۔ پچھے آپکی بنی بھراوی ۔ پچھے آپکی بنی بھراتی چھڑا کر ۔پچھے ڈو ڈنی لاگی ودھم ودھ ۔اماٹھ وارا ھی ھفتی جا ھوی بچھے۔ یا تو آٹھا ڈنا جا ھوی چھے ۔ پچھے اوان ٹائیم ڈیئنڑا پڑی چھی کی بابا تمان پانڑ روکتی بنی ھابھرانڑی ھی۔ جڈ اوی بھراتی چھیڑا کری چھے ۔ پچھے دروازی کھل چھوری چھی۔ پچھی امی امی بائون چھون یا امین نہ بھائون پچھی کا تو امین سفا پچھڑی مین ھون اولے کرتے ۔امی نا بائو تو ھیک ڈجی دروازی بھی ھئ جٹھی باغ کٹھی چھی۔ اٹھو ھہیک درگاہ بھی ھے۔ اٹھو ھیک موٹوڑی درؤازی لگوڑی ۔ پچھی اماٹھ ھیک پنجابی ھی۔ جکا جا باغ ٹھیکی مین ھی۔ پچھی او اون دروازی ڈیتی ۔ جان باغا جی جیڑی موسم ایری موسم ہروبھرو امان گھٹ پاڑیا جی ضرورت ھلی ۔ہرون بھرون نا ضرورت ھی ھین تو او چودری ھی۔ او دروازی ڈیتی پتی او پانری باوی ، او پانری باوی ، اٹھو جکار ا آپکا باغ باغ بھراتی کرتی چھیڑا کرلا ھی ۔ ھیک ڈن لاگلا یا ڈو ڈن لاگی۔ پچھی او اماقن سامی ھیٹھی ھتھ کاڈی۔ اوس ھیٹھی ھتھ کاڈنری پچھی اون دروازی کھولنڑی پچھے پانڑی ہلی امان امان تائین داخل امچے گان مین داخل ھتی گلی ۔اوس پچھی ھیک ڈجا واٹر امان بڑی اوم مین ملی چھی تمان کیلی ھتے تو ھیک ڈجا واٹر ھی اوجی نان ھی مرلی واٹر، او امچی گان سی متھی دادا شاھ جی موری ھی اوجہ پاسیم جٹھی بطس ابھی چھی بھڑا اٹھی مین ھیک بس جا چھی اٹھو مٹی چھے، اوی موری پر ابھی چھے ۔اوی موری جی پاسیم پاسیم اٹھو م واٹر نکری چھے ،اگی او ھتا کچا ھمین اوبھی پکا ٹھنواڑ چھوڑا۔ بلاکام ٹھنواڑ ھی۔ اگی او کچا ھتا توامان موٹا فائداھتا اڈا فاسٹ ھلتا تون بات چھوڑ دی ۔ ھمین اونسوڑی بلاکام پکا کرتے چھڑ۔ خاص کرتے آپکی بنی مین جیون تیون کرتی پانڑی پوری کری ۔اٹھوم روانا ھوی تو آپکی بنی بھرتا متھلی بنی بھرتا بھرتا آوی آوی ۔ اگتا آوی چھےتو اٹھوھیک رادھ آوی اٹھو ھینگورچی لگی چھی، ۔ پچھےنو ختم ھوی ائین ھینگورچی لگیچھی اٹھو لگوڑی ھے فٹا او فٹیم ٹیکٹر لگاوی چھی پچھی سجی ھینگورچیجی بنی خاص کرتےگھڑنی تڑنی فٹی مین بھرائی چھے ۔ کجھ بنی اٹھو در لگوڑی ھی اوم بھرائی چھی ،موکی گھٹ بھرجیچھی ۔ پر فٹے جی ذرعی بھرجی چھے ، کا تو واٹرھیک سوڑا ھتے گلا ھی۔ ایلے کرتے فٹا لگھاوی جون پانڑی تیز س آوی۔ پچھے سجی بنی نکر واٹر بھہ ھیک ھے بنی رینی جا چھے، اعڑی حسابا مین اوا بنی فٹی جی ذرعی بھری چھی پچھے ھیک دن باوی یا دو دن باوی، چارباوی چانچ دن باوی گھٹام گھٹ آٹھ دنی امچا وارا ھوی چھی۔ ھفتی جا وارا آٹھان ڈنان جا وارا آوی، پانچ دنی یا چھی ڈن باوی اوا جی بنی بھرجتی چھیڑا کری پچھے اوہ اٹھو مین کاڈی ہتھ پچھے اگتے ھیک"خاصخیلی"جی گائن جا چھے اٹھو بھے ھیک در لگوڑی ھیی پچھے امانٹھ آوی چھے پانڑی ۔"تو ماندھل"ساکھی یاڑی پاڑی پڑی ڈجی واٹرام آوی چھے جکو اٹو بھیڑی ھوی چھے ،کڈھن اوم واٹرام پانڑی گئی چھے ہا تو ڈی چھے ۔ھیک کلاکی ہا ھیکی دناڑی ۔ پچھے اون پانڑی امچی واٹرامین آوی چھے اون پانڑی سدی امان لگی چھے ، اوس پچھے ھیک ڈجی بنی ھی اوا بڑا اوا بی بھراوی چھی ھمین اوا بنی متھی اولی اگی لھوڑی ھتے لفٹ این ھمین لگالا ھی تربیل ھمین او تربیل جی ذرعی بنی بھرائی چھے این گان مان ھیک 'تلا ھےب'اوبھی او تربیلا ذرعی بھرجی چھے ،اس پچھے پانڑی آوی چھے سدی ٹیموری ٹھے اٹھو لگوڑی ھی موٹے مین دروازی ۔ جڈ امی پانڑی رکاوٹ کرنی ھے تو اوم در جی زرعی روکون چھون۔ اوجی پاسیم ھیک ھی چھڈڑ موری جڈ برساتامین اوی موریم ودیک پانڑی ھوہ تو چھنڈ کرون چھون، اوس پچھے ڈجا واٹر نکری چھے ۔ جکو جا چھی 'ڈانگر جا چھے' این اوا ڈانگری جی بنی بھری چھے ۔ او سگھوڑی واٹرا جی پاسی نوی بنی ٹھالی ھے اوا بھی بھرئی چھے ۔ اوی بنی مین ھمین توریا ، جانبھا ،آساھڑی ، پوکھوڑی ھی ۔ اون در اوچی کرنی سے اوا بنی ستر پنجاتر ایکڑھی ، اوسچھی پچھ پانڑی سدی امانٹھ آوی چھے ، اٹھو بھئ تین واٹر بھڑی نکری چھے ۔ ھیک بھڈا ھے ھیک سنوین ھے جکو جھکی مین جھکی ھے ڈجا ھئ ہزاریا ھے ۔ این یا مین سجا مین درین لگوڑی ھے، جیکڈنک امان پانڑی ملی تو امی اتری پانڑی کھولتے اون اد فٹ یا چار انچ جتری امان گنجاھست ھوی ،مونی جیسی واٹران جتری ضرورت ھوی چھے اتری پانڑی کھلی چھے جیکڈھن امین اون مین دروازی فل کھولی تو اوی تینی واٹر دب کو پٹی ایڑی پانڑی تیز ائی چھے ،اوی جھل کو سگھی سیپچھی اتری پانڑی کھولون جکو جتری ضرورت ھوی چھی اتری کھولون چھون ، اوس پچھے یزاریا راٹر جا چھے اھتا ھیک نوربنی آوی چھے اوا این ماچھیڑیا جی کھاڑ ھی اٹھو دو لگوڑی ھی ،اوا کھنڑ بھری چھے این نور بنی بھری چھے ۔ اوس پچھے سدا سدا جئی پچھے بیکڑی جی بنی بھر این پنج نمبر او بھری اوس بیکری جہی سمی ھی جمعون جا نمبر اون بھاراوی ۔ اوس پرین فوگھی جو پل ٹڑی چھے اون ریئسا جا نمبر بھری چھے این ڈجی پل ھے آیٹکی پل اونجتھے جای ایکڑ بھری چھے اوا ڈس ایکڑ بھراوی چھے۔ پچھے اوا ازیڑی ٹھیہوڑی جکو جکی جاءچھے اگھتے ھیک پٹڑی اوی چھے او ھیٹے گیدی لگوڑی ھے ، پچھے اوا آیٹکی جکو چھنڈڑ جی کام آوی چھے اوا جکی جتے اٹھے امین برساتے جی پانڑی چھڈائون چھون اٹھو امین مسنا ڈجیا لگائون چھون ۔اٹھو نکری چھی ۔ اوس پچھے عاربا جا نمبر ھے او بھری چھے۔ گھٹام گھٹ چالے پنجاتیلے ایکڑ بھرائی چھے۔ اوان جیا ایکرا ایکڑا جیا کھندیا ائین کان جیا گندیا لگوڑیا ھے۔ این پچھے اوا جا چھے اگتے ھئک گائن ھے خاصخیلی جی گی اٹھو بھے گندی لگوڑی ھی۔ اوس پچھے اگتے پنج ایکری پانچ ائین ھیک چھے ایکڑ۔ منعی ٹی چالے ایکڑ بھری چھے اوا اٹھو مین ٹڑی چھے۔ اوا بنی بھری چھی پچھے اگتی جا چھے اگتے ھیک ڈجی پل نکری چھی اون بھے بیس پچیس ایکڑ بھری چھے ۔ پچھے اگھتا جکو بنی ھی چالی ایکر اوا مین واٹرام کھدیا کتے بنی بھروی چھے ۔ اوس پچھے ھیک ڈجئ پل ٹڑی چھی جکو چھنڈڑ بھے ھے این پانچ ایکڑ بنی بھری بس ۔ اوس پچھے اگتے ایکے ایکڑ بنی بھری اوجہی پسیم ڈزسز بارا ایکڑ ھے اوا بھری اوس نیچئ بیس ایکڑ ھی اوا بھر جٹھے ھیمن امچی لاسڑ پوکھڑی ھی این اون مین چھنڈڑھی جڈ اون اوا بنی بھری پچھے چھنڈڑ جا چھے اوجی پاسی مین ھیک تلا ھی جکو ایجوز جا ھے اوبھی بھری چھی این تلا جی پاسی مین امچی لوسڑ ھی ۔اوس پچھے ھیک مین روڈ آوی چھی اوم ھیک موری ھی اٹھو مین گیڈا لگائون چھون این اگتے کنب ھے اوم بنی ڈجی کو پوکھون چھون پر جڈ برسات ڈجی آوی چھی تو اوم امین پانڑی چھنڈ کرون چھون۔ جکو عڈیک پاڑی ھوی چھے اون کاڈون چھو اٹھو کھاڑا ڈجیا ھی ، پر جکو پانڑی گھڑی ھنی جا چھے تو امین کاڈون چھون، جکو کنب کوون چھو اوم چھنڈ کرون چھون ، اوس پچھے سنوی واٹر ھے ، اواز کجھ امچی بنی بھری چگے ، کا تو اوا جھکی مین جھکے ھی تو اگتا چالی ایکر بھری چھے این اوجی سامین ھے گیدوڑیا جا نمبر بھری چھے ،او ھی پندرا ایکڑ بھری چھے چار ایکڑ معنی او پاسئ پندران اہن چوڈان ایکڑ او پاسی ۔ پندران اہن چوڈان ایکڑ او پاسی ۔ معنی ڈو نمبر اوا بھری چھی ، این ڈس ایکڑ سامی جتاڑی ۔ڈجی جتھاڑا نمبر ھئ۔ ڈس اہکڑ اوی بھری چھی ،این امچے خاص کرتے بنی ھی اوا ھی گیدوڑھائی بنی ھی۔ معنی امیچے بنی ھے ،ھمین گیدوڑیا مین ھڑ لگتی گلی ھئ ،ھیک ھیک گوبل یا ڈو ڈو گوبلا لاگتی گلیا ھی۔ کا تی ھمین سیارا ھے تو پانڑیا جی ضرورت کنی ، ھمین بیدیا آوی پلیا ۔ اماٹھ گرمیا پیدا ھوی ۔اگتی امن پانڑیا جی کھوٹ ھوی ۔ ھمین اماتھ ڈکار ھوئ۔ این پانڑیا جی گھڑی ضرورت ھوی ، ڈجو یا تیجی مھنیم بیدیا ھوی جام پانڑیا جی ساٹیج ھوی